Fermentation ɗum rewti nguurndam e ɗiɗi, tawa njoɓdi e hoore e nguurndam ngal. Ko ɗum waɗa waawde njoɓdi e nguurndam ngal, sabu njiddaade fiyaangu, laamɗo e darnde, kadi njamaaji o ɓuri. Ko foɓɓe, njamaaji rewɓe e hoore, no waawi jokkude e probiotics, e njiddaade hoore nguurndam ngal. Kadi, fermentation rewti sabu njiddaade ngam haɓɓude njamaaji ngal.